انا دايما احب وافضل القعدة على الكنبة بتبقى قاعدة مريحة خصوصا لما نكون قاعدين انا وامي واخواتي عمالين نحكوا كده وناخد وندي بحب قعدة الكنبة واحب اني اقعد قدام التلفزيون اتفرج مثلا احنا تمثيلية انا وامي بنتبعوها بتبقى لذيذة.